<hesitation> Raha dimy minitra monja ny fotoana ahafahako misakafo an, dia mofo dipaina sy dibera no ataoko. Raha misy atody indray dia manendy atody vetivety aho. Na koa an, afaka mihinana voankazo maimaika koa za.